ɔ-lor oso ɔtɔɔ nsa jua rɛ bui nɛẹ wɛ a-o nɔ ɔbabs bui. abela kɔ ogwa ne-nsi nsɛwine yo. Nɔ ɔtaa-yɛ, bɛ ɔ-ɔ olearu oban nye. Dɔ osii ogbere nɛ oku Eleme yima-ari owa. bɛ ɔ-ɔ oleas ru oban. Ja-a bɛ nju nyɛ þɔ oso ɔtɔɔ oban ja-a? A-ɔtɔ ya nsi oban sɛ? Elea-ru oban sɛ? Sɛ ekara sira si bera oku rɛ ekarfa kora abbe? Ntɔ owa yia þamɔ bɔdɔ, owa yia kɔ sabɛ ɛbo ebiɛ kɔ adaa enu nɔɔ bɛ enu nẹ e-naa. mpio yo ka-o’ro. mpio oku ɔtɔ baa ka o’ro kɔ owa mɔ akaaowa. Sɛ abɛ owa rɛkɛ err. ajɛ atɛ bãrã aka njeri akaa, ɛpɔ kasira-ru bɛ ɛbaa oso ɔtɔɔ nɛ bɛla bɔþɔ-ɔ gbrreru kɔ ɔka kara chuma kɔ ba aka kanama atɛ bɛ ayẹ ka nara-e-ri.(But)ɔsɔ o-o rɛ ajun þɔ, ɔka ya kɔ owa ba oso akaa ɔtɔɔ, ɔka ya kɔ onwi yaba-a bɛ akaa oneh jima jima e-ren, bɛ ebo þɔ e-reri, nɔ ba ya-a ada-enu, (but)mpio yo ka-o’ro kɔ owa gbo owa ro-o i-yɛ kɔ aju na wo-or?aju-ju yiaru a-o mɔmɔ. B enu na nɔɔ ɔka nɛ-ɛ mpikele ntɔɔ kɔ ntɔ oso ɔchana bɛ a-o eyia rannyima ebe onana gɛ þɔ ebɛ yi-a oku ɔtɔɔ ru baa. Gbere kɔ newa mɔ oso eborɛ ɛ-rɛ-rig osii yaba gɔari ejɔ. Ebe ochuba wɛ ɔtɔɔ. baa ju obere ju obere ɔé ɔtãã ɔé. nekpãrãri kɔ moma adé owia ɛkarabẹ kɔɔ aatuba mpio kɔ etãã odo nyo roki wi-yɛ epɔrɔ owa nini-nio bɛ owa rɛ neen nja odo yo. wa-kuma odo yo gáá baraz agá á nɔ owa fima bɛ̃ ebãã. Nɛbo ayɔɔ nɔba kãrã ju oso nnɛ õé, ɔbéré ɔé wa-amɔ ɔka kɔɔ ebe ɛpɔrɔ owa. Mpio odo yo rɛbá ɔtɔ õrõiru. Abela lɔɔ mbala bara o-i-la bãã ãbubuá. Oso ɔtɛrɛ nsi mmasi bɛ onyia oku ɔtɔɔ ru ɔbãã. wẹ onyia ɔku ɔtɔɔ bɛ odo yo bɔdɔɔ. mpio yɛ kaoro, wɛ oka tui oso ajun etitɔɔ damɔ nton.